Ɓee berebi tumi, ɓee rab tumi, ɓee diya, ɓee nerere tumi, ɓee nu- nubli tumi, ɓee nubli nashinli ɓee luma. <noise>